kiya wuna twi wei yi yanna yiyang buru, yi kumi twi we, kumi twi wei, woh twi wei, woh twi wei ba yanna kakari. Kunba yiwa ba yanna yiyangu yiru, kumi, kumi wuna wopiau, kumi wuna wo pieu, kin kumi ya pou kumi muati kakari to kama nuyi noh yiyayangu mou ma amna, amna ma ka tiyau ti noma yigumou ka wi njamoh yigumau wei, ka wi mbamo yigumau wei ma amna amna ma nuwei tu no yigumai. Kuwe kaka moh wei ma amna amna ma nuwe ti yigumai ka ma nuwe, ka twi tum wei ba samna kin kume amna ningangou tum di nyina dor ma amna amma ninga tundi. Eh ka ya ar tumgumau ne ba samna kin ga jendi bam ba ma de jendi ma toh pna amna mou je. Ma de jendi mai bam ba ma simseu ma je pere ma watin bur don ma muati kakari ma don. Ka bu jangandi kakari buri bu wenga don pero bu swera nyambrangu don ka nyamrangu kwi ningi nyangu chinde pero bu tuyongo don bu watin bur don bu yanna kakari buri, bu yanna kakari buri, bu yanna kakari buri. Jor dikingi wukunge ba de yiri ba nubu bagonyo, bu yanna windi, bu jikongo windi, noh ba dorambura, ka noh doran buri pero bu kanyei don bu yanna kakari buri bu dwi yitoi bu dui yitoi har mara ba pombra don. Ka mara pombri sei noh ba sambra kin marau ninga bu wenga. Ka bu jei jendi don nah pero don bu watanga don nah ba bu ninga kakari buri, toh pero bu mua- ang- a lei don, kana we ba muati lapinau, kanawe ba muati lapinau. Jor di pere bu je muan don bu riyanga don, pere bu tuyongo don a pu chongou bu ning kakaru ba bu yanna yiyangu buro, kumi kumi twi we bai ninga kakari. Woh twi wei, woh twi wei ba bu yanna kakari miri. Ka amba bu yogi ba kor nurba wai bu yanna korgu buru, ka bu kor bur biri bu jangani bu yanna ningu bachino, ka bu ning bachino bu jangandi bu yanna ningu kilili, ka ka bu jangandi bu yanna ningu balengau, kabu jangandi bu yana ningu galaya, ka bu jangandi bu yanna ningu balilio mua to kakari muasi ya du kakari ki bu ya ningu, bu miryo tubak, bu miryo tubak har kum ba biyah. Jor du kum biyei bu wunno wengu. Ka noh som kin kum ninga buya wengu ne sei nuwaba ba yanna yiyangburu, kumi buya weni nyeka. Marau ninga buru. A yinno bu tembuwe lei, bu yinno bu tebuwe lei mara ninga ko buya nuguru, bu nugu sima bondo koh buya bagai nye bu wenga mere kopu punge toh mbaka bu wunongo bu wenge, pero bu swera pun don ka pun puyei don pero bu wunongo don. Ka ma yinno a- tinang jamoh yinno a- kogu yiru wei ka wunni kogu yiru sei ba rommuna moh ma buya wu nur ko.

ba samna kin toh amna ma de bwalau bam ba ma chenna seu yir wi ma amna ma de bwalau bam ba ma chenna a seu ma pingu bwalau a seu wi ka dindi ali wei ma de ma chenna ma pingu bwalau ma pingu bwalau ka ali twi bi ba chikiyo ka chikiri ba de dindi muoni ba de ba de ba chenna ba de ali twi mere ba de ba chenna a bongo seu wi, din muon dwi chergi chude yika ali twi cherrgi bongo yoh. Mere bu pigu bwalou, bu pigu bwalau har gundu muon ma kwi ba pwiwe ka gundu muon ma pwiwe sei ma de mima ma bwi ma kurna kama kurni ma de din- tinang panan muon ma dwi ma de ma chena nyan yoh ma pingu bwalau ma kwi, ma pingu bwala ma kwi. Jor du pwiwei sei ma de tau moh ma de ma de kurno miryow ma puta ba kanga ba kwetilanga, ba kwetilanga ba ninga chika ma bwala bwalayou. Jor du kwetilanga yinnoi sei ma wunno komchugu, ma komcha muon moi kama kachi muon ma dina kani toh ma sumongo kama sumoni ma de garsu ma kwaka tinang tauma kina kama kwaki tau ma kina yi garsu ma kuna ma muati ma sumongo yi d- yi- d- yi- tinang laman muon ma dwi panan muon ma dwi. Jor du ma sumongoi ma muati amna ma tenanga seimo ma teka jemandi yi panandi alimai ba moh ma de ma ruwo ma de jompi alimai bam ba ma de ma ruwo, ma chiki alimai ma ruwo, ma de wulamou yi gundu mou a kage kagu gundu bam bama de ma ruwa. Ma komchigu muon ma dina. Ma de raku mau ma de ma chen na din di muon ma dina twi dindi muon gari ma komcha ma yanna dwagu, ma yanna dwagu ma dwari dina ma manni woh kage, ma dwari dina ma manni woh jemene, ma dwari dini ma manni woh jemene. Toh jor ma dwaga muon ma dinai ma mata toh sei ma chuanga alimai ma de pananin ali ma puni toh ali, ma de panani ali ma puni toh ali jor du ma chuanga ali ma tinai ma matai sei ma yiyanga kwarama kumi bame. Kumi bame sei ma yiyanga puma ba banga ba ba tekenga sei der do nyi woh ba de din amba pumai ba nyiya ba de di kaka punoi ba nyiya ba de dopumoi anda ba simsendi, ba niga pu jegu toh jor du jei matai sei pere don ba yinyanga don kumi baba buri ba yiyamburwe kumi kin eh bam ba ma teka sei wuna. Ma wuni ma amna ma teka bam ba ma de ma de ma ruwo toh, ka injamoh tekan muon twi yomoh jei ba samna kin bam ba ma tekangin sei wuna ma wuni amna ma tekenga bam ba ma de ma ruwo, ma ruwo pu amba bu ruwonnu ka muon twi nyodi buri bu jwina ayiri bu teka bu de bu de bu ruwo a miringi toh kopu pun don ka pun ningi ka posi di nyon bur wei sei bu pito bwala don bu de muanti bude bu tene dindi, ku kuchin bwalau bu donna ba biya jor du biyei pero bam bam don bu chikiyo don bu de bu chuaga pero bu je. Ka bu jei ka pun ba lan jor du bu pito bwalau don kabu piti bwalau kwi mere ambir chagu di puchi bam bam don, mimaba bu chogo bu kowe bwi a yitoh a yitoh ka bu char di nyangu di bu jei ka bu jei bu nyoni ka lan nyambrangu don pero bambam don, bu swera nyambrangu don a yitoh a yitoh sei bam bam don bu tuyongo kakari, don jor du bu tuyongo kakari bu pwi kakar twi bu pwi kakari twi sei ma nuwa kin wuna kin jun bungi yangi in ange inje muone ma muatimna ma amna ma amna ma simuwese ma je muon, mai wuna kin yangi angi inje muone wui inka ba muati ara ba je muoniyei jor du bu je muon biri pero bu watanga don ka ma de we pwi bongo kamba wei ma de bam ba ma simseu bu je, ko bu jei pero don bu tekenga don ka kakam bir woh pwi nem nem wei bakwara bu nyititiwa bu puma ya puyangi wa sai noh ba teka muon twi ba noh ba runo pwi bong kaka bir wi jor du jun bu punei pina bwi ya puyangi ko sei ba che kin ban ba yi muone dina ma je.